ס'איז דא א ארגאניזאציע וואס איז געמאכט ספעציעל פאר פרויען וואס <hesitation> מוטשענען זיך מיט זייערע מענטל העלט' און איך האב- איך סאפורט זיי זייער שטארק. איך האב ליב צו <hesitation> איך געב אסאך- ווען איך קען געבן געלט - געב איך פאר זיי ווייל איך האלט ס'איז זייער וויכטיג